إذا أنا عايز أعمل شكوه لي شركه المويه اقوليهم انو أنا ماعندي مويه لي يومين اول شي ح افحص المواسير بتاعتي وح افحظ انو الخط الجنبي في البيت في الحله انو مافيهو اشكال يعني اتاكد انو الخطوط كلها مافيها اشكال بعداك المويه مافي كده ممكن ارجع لي الشركه يعني حتي لو ليقيت خط مثلا ضارب جمبي عشان ارجع ليهم بي معلومه مفيدة انو الخط الجنبي طارب لكن إذا مافي حاجه خالص فا ح اتصل عليهم أقوليهم ياخي انو أنا لي يومين ماعندي مويه المشكله ماعندي والمشكله مافي الحله المشكله عندكم أنتو فتحاولو تحلوها اذا المشكله إذا المشكله عندي او لقيت انو المشكله قريبه مني برضو ح أحاول اكلمم عشان يجو يصلحوها يعني